थ्री-डी प्रिंटिंग हर अपन इस्तेमाल करे वाला से डेमो ले लेथे की ओला कोन सा वस्तु चाही ओकर बाद ओ प्रिंट निकाल के देथे। जो वास्तविक समान से मिलता जुलता रहेल।